十年里面国家的天气改变太多了咯以前固定讲啊哪几月是下雨天哪几月是热的天下雨天时间叻那段时间叻会常常都会下雨水灾然后叻热的时间那段时间叻常常会那有那火灾咯去发水用咯可是现今已经变了天气变了它爱下雨就下雨你不知道说几时是雨季几时是天热的时间你也可以热几天了突然间下雨雨啊有时候本来是不会下雨的时间它还连几天天下雨还到水灾哦哎呀这十年叻天气越来越热哦

我觉得现今天气啊都变了全世界都变了会觉得很热啊我们人呃天天都要开冷气啊变成说啊很多啊要用很多的电费咯ho呃资源方面也很浪费咯ho不会像以前啊天气又好啊又凉啊不用那样花钱买冷气啊ho以前说晚上呃白天做工晚上就睡觉咯没很多节目啊现今啊玩到半夜长啊因为有电啊火很亮啊很多节目啊我觉得说啊现今的天气啊是对人很不好咯ho变成有些地方没有下雪的现今也下雪了ho天气实在很奇怪了ho

若有这样机会我会去学唱歌每次唱歌都是很喜欢唱歌很爱唱歌 tapi 就是唱不好很羡慕他们唱歌很好音很准

银行较多数它,会用签名咯，会用你的那，手印咯，这样的，较安全咯！

在学校里面学生和学生中间的交际啊有时候不很好所以讲啊学校一定要有做很多活动像运动啊呃象棋啊使学生会明白别个学生会见到别个学生做好朋友

我对人工智慧的没有什么感觉tapi 每个时代都有他的进步如果进步是好的一方面这对我们是好的东西tapi 现在的人最太多坏的东西了所以说这个对影响大家都是有一点伤害的

我最喜欢算术的科目咯，因为考试也不用读的，平常做练习时，都学了那 [no sound] formula, 不用那些，不必背的。

然后我们马来西亚国家这样前不久就是心冠病毒啊呃…大家都很怕咯不敢出去咯不能去旅行咯因为心冠病毒头头的时候没有预防针等下没打针啊人啊啊不小心就是中到就是死了咯所以就很多人很怕躲家里不敢出去咯有一段时间MCO啊每人就是躲家里啊很怕啊不敢出去啊

哦看见什么树什么花，因为我家也有种很多那个呃那些花什么咯。呃有胡姬啊，有玫瑰啊，啊有这些呃大大红花啊，呃有这些都是我爱种的花。呃在我身边我天天回来若看这些花，收拾这些花就很美啊。其他的有我们这有种这呃椰树咯。因为椰树它会生椰，然后天天都有那个，一礼拜都有椰吃，都有椰水椰肉吃。这些也对我们的身体也很好哦。所以说我们呃，还有其他来说这椰树什么它比较容易打理咯。它叶子没有那么多啊。然后还有我家又有种这些红毛丹树。这时间到，若到它的它的时间的时候，节呃节呃节很多果子咯。因为有很多果子的话，我们有果子吃咯。都是吃这些比较比较那个怎么说啊，比较新鲜的咯。在家在树上面采下就有东西吃了啊。吃吃最新鲜的果子咯。上次也有芒果咯呃也有还有那个杨桃咯。这在都有都有我家身边都有咯。然后还有家也有种榴莲，然后榴莲也有它的时间【mo】。然后现在还没还没出产榴莲。然后现在暂时没有榴莲咯。然后再过几个月都有，它会开花又有榴莲吃了咯。

这几年的国家会鼓励啊他巴杀人还钱方法啊用电话的方法去还钱啊会非常容易也非常快都不用每一次通过啊钱的纸纸钱还钱

我喜欢的艺术叻就是他们有办法我自己有办法想当时我有办法要做一件我很特别的事我自己要的一件东西我会想的出来我自己用我的方法和我的自己的技术做出来比如说要做一个那个很漂亮的盒盒我就会想怎样做下那个技术我自己喜欢的技术咯我自己的想法和它的图案最美会吸引人的

我最担心现在那 AI 咯 AI 的科技啊他们能够模仿学人样学人讲话连人都可以改一个人改他们若要要做什么都可以哦

我最最喜欢的不是就是最兴趣想做什么工作做什么工作我最喜欢做美容把人打扮美美的衣服做了他们穿上的衣服做了也很美我看了也很开心啊很有兴趣去做这手工的工作

我住的地方的学校是真好的学校。也很大，也很多学生。啊！.老师也很好，校长也很好。哇！有很多，学校有很多活动让学生在学校里面学了很多东西。

我们，人家住的地方啊，这边sarawak 啊，最怕点钟就是天热的点钟天晒点钟啊，六月七月的时候啊，那丰收节点钟啊，天气很热啊，都不好住，都没下雨啊，【dan】我们住的古晋【leh】都不错【leh】很常下雨【leh】，我觉得古晋【leh】很合人住，因为他很常下雨，好像有些地方【na】天晒没下雨的话是很热哦，人种的物啊都不活啊，要落水啊，天天晒晒坏【wu】，晒热【wu】啊，晒黑【wu】

我们是需要先去看下你去哪里投票哪一区投票 有的是去学校有的是去民众会堂多数我是去学校投票你要去排队然后他们会给你一张纸进去check 你的身份证然后进去再排啦交啦丢进去喔慢慢的走出来不可以出声

有一个老师就是读form 6时的那个老师就是她讲的那个教的方法写作文啊我们全部变成作文很好所以十一号成绩考很好她的一科就是因为她教的方法很好所以很多人拿A

我对我的孩子叻有什么希望呢他自己有什么呃有在他们能够自己他们自己能够发挥他们自己的呃…真正的本领也希望他们呢最主要的第一样要跟上帝排第一没上帝就没有别的东西因为真真的这个是最希望的跟上帝排第一这是希望的第二个希望他们呃身体会健康好好的过生活

有几个演员是我喜欢的尤其是美国的演员因为他们演的是真呀真呀真的出演出时候去看戏时候好像真正发生在他们的生命里面

天是蓝蓝色因为没云咯

我最喜欢的颜色就是那个oren色oren色我觉得它很美and then超抢眼ho呃很有新鲜感有精神去不是暗暗的很down吖oren色真的很阳光阳光灿烂阳光灿烂

当我的朋友在某些事情上紧张还是说呃你做不好的事情的时候我会建议我的朋友呃呃回去他的教会还是他的转告好好思想好好的祷告想起有什么呃上帝能够帮助他的地方

我没有什么觉得骄傲的地方我我的人没什么很大的成功的地方都是很平常啦平常平常的过生活

我觉得哟没有什么事情会让到我很hmm骄傲这世界上你如果讲骄傲的话上帝都不会祝福给我们人给我们想所有的东西都是上帝给的我们人一骄傲的时候上帝就会把祝福全部拿去了所以叻没有需要我们人去骄傲所以叻给我讲叻我没有什么事情会感到hmm骄傲

马来西亚要看医生都...做...打电话 （appointment） 就不需要等那么久咯！哪是看那个牙科那个医生。你哪随时去是没位的所以必须打电话定时间.

啊 <laughs> 我也很常用手机啦eerm因为很常都很需要啊啊啊chexk啦我有那什么message进来啊啊dan还需要那看facebook看看东西啦会看一点小说啊会一点电影电影啦这样很多东西啊啊online能够看啦er dan需要跟人联络啦dan需要看我的那个啊check啦我的那个邮件啦啊email啦看有没有什么东西进来咯

以前没用这种网络转钱我觉得说我自己开销没这么的大现在太方便去上网买东西都很容易去开销了咯变成觉得说转钱很方便所以会比较常比较常说用太多钱去咯 over

啊，我觉得啊，小小小孩那学校要是有考试的话啦，有好也有不好，会好的话就他们会是说那家长会较勤劳一点较怕咯看他们有读书嘛咯，因为不希望他们考不好嘛，额，不好的地方是说小孩可能有一点压力一半下，可是他们很小啦没讲压力啊，我觉得可以考啦，那他考下他们较会去读啊，家长会注意，爸娘会注意，才有读书没学校，也有一点较热啊，看下是什么，我觉得可以考试啦，没讲很多，小小考试可以

呃用手机嘛我怕什么发生是说给较小孩子用的话我觉得比较多小孩会呃会会沉迷在电话里面啊他们会怎么说啦呃不能呃怎么说啦他们会一直想要玩手机他们不读书啊呃可能会不记得去做别的事情去因为一直用手机他们会上瘾啊上瘾啊胆他们不会打算自己时间平常我们就会忘记时间去做自己的事情不去做自己的事情还有一个事情就是手机看久了对他们让你眼睛不好呃比较深一点有近视问题也有散光问题

呃我最喜欢的呃电影可能是呃我喜欢看那啊看啊看啊浪漫的爱情故事咯呃啊比如说以前我喜欢看一部戏华语名叫一帘幽梦啊福州话怎么说我不知啦就是我喜欢看这样的看浪漫的啊戏啦呃还有一点什么呃那呃超级英雄的片我也喜欢看咯那较多是英国片来的啊差不多这样咯我喜欢这样的啊蛮喜欢看鬼片的啦呃我喜欢这样的戏咯

我觉得说啊，人工智慧啊就是我们现今时常说的AI咯，就是那些好像那些机器人啊，robot 啊。他会帮我们做工呀。我们人写program给它，它会帮我们做工啊。这AI呀，非常方便啊，使我们人以后不用做很多呀，靠体力做的工啊，它们都会帮我们做。我们人只是控制一下咯，它有什么坏了，我们修理一下咯。它帮我们做工呀，它又不用吃，它可以做24小时不用休气呀，它不累啊。好像我们人，人做下就累了咯【erm】不能做了咯。天气很热不敢出了咯。它这AI的那些机器人，它不怕，怎么说，它是总的来说按它要叫它开，on啊去做工啊，它就是去做工了呵。它不会学怎么懒惰啊呵，偷懒啊呵。

我最喜欢打乒乓咯因为小小时看人打乒乓很羡慕大时叻就没机会打现在老时叻因为孩子大了才能打乒乓

普通年龄对时间发达的情形有不一样的感觉年轻人觉得这是一定要需要的啊老年人觉得这真的是一个新的生活方法

我较喜欢的音乐teh eh像邓丽君这样的歌咯你较容易听明白的可能我的相处的erm时代ho是时代不一样因为年龄的关系所以呢我较suka讲啊有这样的较erm较慢的节拍的较有意思的歌啊我都会想咯这样的音乐啊较慢的啊较romantic的啊啊我都会suka

云是一朵一朵的咯一堆一堆的咯的咯云

最近我住的位区是一间小学学校这间小学学校以前是在大路旁的然后因为路旁他们要发展店屋要跟它移到内里去然后现今在家去我那边有时候会到那个位区是不是太多车满去所以讲叻那个位区的车住在那边的人会较不方便一点

我最希望的我的孩子会知道爱耶稣的地方会知道爱父母 兄弟姐妹会知道去我希望他的工作很是顺利他的婚姻他的家庭也很好的生活我也希望做一个我孩子的负责人哦更过爱要爱主更深

我们吃的东西对我们的健康是很重要的。不健康的食物，少吃。由其是很好吃，很甜的食物，很油的食物，要少吃。为自己的健康身体以后的想法，我们少吃不健康的食物。

呃我希望我住的地方那边呃可以比较多一点呃呃卖杂货的店咯蛤不要单单小小型的可能比较大一点的那个百货市场啦超市可以买比较多东西最好是可以比较大的比较小的去近近可以驾一下到了然后不需要驾比较远然后它不管品质也不错那个品质也不错然后我很高兴咯啊我可以不用去比较远的地方买咯啊

以前我啊公啊婆还在的时候他们会跟我们讲他们以前在中国怎样的事情都会跟我们讲然后我结婚后我老公这边的啊婆那时有在的时候她也是也会跟我讲她在中国的时候的事情

在我们住的这个地方啊没有说有这样的地方啊给怀孕的女生们去的地方啊他们多数在自己家的咯自己照顾自己咯ho或者说你家的人有大人啊退休的人在家啊帮忙看咯要是发生事情啊跌倒啊送医院去啊就就那样咯没有说特别像那样托儿所那样有一处放的地方好像怀孕的女生去的地方妇女怀孕的妇女去的地方咯白天咯好像说老公做工啊这妇女就去一种地方有有有人照顾啦若发生事情不然一个人在家很危险咯

工作时让害我们有压力的就是上头咯他们的和我们的沟通方面咯不尊敬工人咯不尊敬帮他做工的人所以会觉得压力觉得做工不快乐咯这样咯

我这么大了我从来没有说自己为自己庆祝生日我觉得我自己生日不重要呃我每一次叻不会说每一年不会说为自己去买一样东西给自己鼓励自己下啊庆祝生日啊或是说买生日cake啊都不会我就是这样平平静静的过我的生日

啊，我住的地方吗，小孩基本是无出来玩耍啦，躲屋全部啦，他们较多是玩手机咯，但是我隔壁家的小孩啦，对面他们会出来踏脚车一下啦。打 ahh 打球一下啦,打羽毛球一下啦。ahh 较多是这样啦。我自己女儿 ehh 较多在家看电视啦，看手机啊。一半下打一点羽毛球啦，我带他去跑跑一下啦咯。

我们国家的戏院都不错都很好他的什么荧幕都是很大设备都是很好

平常我们比较常看到动物狗仔是最长咯狗仔咯猫仔咯 hmmm 别个也没有什么比较长看到的狗仔猫仔是最长看到的

如果我的朋友若在外面很远啊很想他家里的人的话我会呃…呃…建议他啦呃…可能呃…可以打电话给家里人咯啊他可以久久久久一个月飞一次回去啊呃还是说多久了飞机票较便宜时赶紧book了咯然后他可以买飞机票较快飞回去看他家人咯啊最好是打电话啦是说有时候可以用WhatsApp那个那个video call啊看见他家人的脸咯啊

会觉得说现在的天气变很多去以前以前的那个时候很像没有这么热现在热天的那个时候不是那个是差不多30多度要到40度这么热以前觉得说都没有这么热现在因为呃气候暖化喔现在人做太多这个破坏大自然的东西所以说变到天气越来越不好喔

我们国家多数都是糖尿病咯，糖尿病，血压很高，还有那胆固醇很高，这三个很常看到啊，多数人都有啦，老了多数人都有

"“ahh""我们人马来西亚，就是‘ahh""三种,三种语言咯，是三大语言咯就是华文，英文，马来文咯，马来文就叫国语咯，国语来的，是国语咯。华文是我们自己华人们，就讲觉得是我们自己的母语啊，就要传承下去，要传下去啊。""uhh"" 就有自己私人开的华文学校咯，但政府的学校是读马来文咯。但现在有的人也有很多人也去外国，他们想说給孩子学英文，也有英校什么咯。”unclear“ 这样来要念英文的也有得读，华文也有得读，马来文也有得读。政府的学校反正三个语言都有，但是看你注重哪个语言，拿来做教书咯。”ahh""华校啊就多数用华文咯，科学呀”ahh"",”ahh"" 数学呀，都用华文咯。那政府学校的科目都用马来文咯，但英校啊，就用英文咯。"

我住的是那边小孩多数是打羽球，还是骑脚车，旁晚他们带他们一起去外面走走晒日头，那是一个很好的运动，大家一起谈话，也是很好的沟通

最喜欢做年咯节目节日咯做年的节日因为可以放假还可以跟家里人一起庆祝做年

呃小孩那么小就去考试我看常常都是给父母比较多压力啊多过小孩压力啊问题是父母压力时变成小孩也压力咯因为父母变成唯一有要求啊有要求时变成小孩们都去他们有压力了咯这这么小小孩我决定不适合给他们考试什么他们现在时间是学新的东西看新的东西啊不一定需要考试咯因为他们现在没有预备也还没预备好去啊有这样能力去面对考试这样他们都会他们都去享受他们小孩的时间啊不是说这么小的时候就去补习啊啊去时间都去做功课什么咯所以都为了考好成绩咯所以他们小孩的时间小孩快乐的时间都没有了

我们的工作里面啊当中啦我觉得较压力的东西啊我的上司啦啊啊希望我们要他set很高target咯说我们要啊做对咯dan我有时候做不到所以就很压力咯啊学东西er我很兴趣学东西er所以没有说很多压力啦我兴趣的东西平常我很喜欢咯也不会可能我喜欢弹琴啊可能有时候学那么久eh不会进步叻 希望会弹比较多东西咯

<noise> 这红毛丹哦，有生很多。每一年都会生很多哦，所以就是红毛丹树咯那棵最有有收获咯。

我古早幼稚园读书的课本什么是很简单的。现在小孩读的书，我看下去。 幼稚园小孩的书好像以前小学3，4年小孩读的书。是太艰难了啦。所以说,太辛苦了现在的父母亲。需要有很多工去教他们的小孩。

我们人天天都有洗手的重要但是现在的时间呃这MCO过了后我们人觉得手要洗干净啦hor 这是非常重要的生活我们人从厕所出来也是要洗手至少要洗一次我们吃东西也是要洗手洗一次吃好也是要洗手hor这样的洗手帮我们最多我们的体质比较好有帮助到很大的平安咯健康的身体咯hor我们最重要手要洗干净的最重要的地方

我们在学校学的历史呀会记得的就是那个咯呃说那个他们的马来人的民族的汗都呀现在发现那个汗都亚是华人变成政府说都没有了现在没有说到汗都亚马来人民族的现在都没有了呃现在的课本都改了呃我们学到的那个历史呀就是说呃马来西亚独立在英国人手接过来咯自己独立咯呃我们人的那个国父呀带领我们三大种族呀提出我们要独立Merdeka 咯

不健康还是说只是可以有时候吃的东西可以说是炸的东西炸的东西平常是不可以比较多有时候吃是可以比较咸也不要吃这么多平常那个腌制的罐头什么也不要吃这么多咯腌制的东西也不新鲜的东西好像比如说咸蛋啦皮蛋呀那个就不要吃这么多咸菜什么咸鱼什么不要吃这么多比较好那个酱油也不要放那么多那个味道那么多不好

在我有 的时候,华人来说.[ehh]就是有那说结婚的时候啊，要穿我们中国的[ehh]早早古装的这样衣服也很美。啊给melayu人来说,melayu人穿他自己melayu的[ehh]他们自己的本族的衣服[ehh]。那个[ehh]各人有各人的咯哦文化不一样。在他们文化的时候，[ehh]他们有他们的故事哦，像我们华人啊讲七月关，啊清明节，啊这就不一样咯，那跟别的种族都不一样。那说拉子人呢他们是早期以前呢，杀人头啊，是觉得这是他们的英雄。

老一辈就是劝年轻人要努力做要照顾好自己身体不可以七做八做不可以乱来就是这样咯照顾好自己生活

呃这过去这十年到现今ho我们的国家天气改变很多有时雨雨也没每一次本来不是七月八月下雨的时间然后它用八月七月八月下雨下很大这雨过去的天气热的再过去十年完全不一样啊改变很大很大的天气了咯呀啊

小架的车给我都可以

我知道每一个教育上这本圣经就是上帝的圣经知道说耶稣的爱 ho 我们有爱的地方耶稣有爱的地方我们要做的就是很怕很怕满足就好

从小都是说福州话大下都是跟孩子说华语很少说福州话福州话都不会说了有些很多字都不会说啊

过去十年里面的我住的地方会觉得到每一年天气会越来越热去这不只是发生在我的国家里面发生全世界都会觉得说阿天气会越来越热不懂以后情型是怎样的

平常这样小车呢我会驾咯他若说罗里车啊坦克车那那绝对是不会的 ho 呃因为我平常若会用的叻早早孩子我们小时候脚车电单车呃结婚后时叻要载孩子用汽车然后现在脚车电单车都不会骑了咯

啊我们华人啊最喜欢吃咯什么都煮啊什么都会吃他们不敢吃的东西我们华人都敢吃啊什么都是宝啊啊我最喜欢煮的就是食物就是面咯干盘面咯最好吃的诗巫干盘面光饼咯正东饼咯这都是我们福州人最喜欢吃的东西天天早上就是吃光饼哥罗面啊ho最好有猪油捞的更好吃啊捞酱油啊有些人捞酱油捞辣啊这个人喜欢啦ho有些人要吃白的有的人要吃黑的啊黑的就是说捞酱油咯ho

看这钱题题目啊有一点困难啊然后只是说一点交给你咯

我这边是马来西亚马来西亚不是下雨就是热天我很羡慕别个国家有有热天有冷天有下雪太舒服了从来都没去过那些地方都是在马来西亚不是下雨就是热天

社会很多能够拿钱的啊能够穷的一群他们也需要人的帮助给他们东西咯米咯这样生活上需要的东西咯

我对我的儿子和女儿有什么的愿望哦我都希望他们年轻时候会努力读书大了会努力做工在社会里面做一个有用的人

我多数若有病啊体若不好若觉得不爽快就会去找中医咯不会去找西医除非头痛就吃 panadol 药咯

这人民的公园啊他们当然要帮助我们咯 我们社会的有什么需要啊dan他们一定要帮要帮助咯好像有时候路路路不好掉沟沟沟沟有塞掉路路破洞去er dan哪里还有啊怎么说啊er路路的做不好掉路灯不亮这个东西这个东西他们就是要出来帮我们啊这是我们人民的公园一定就要帮助啊做他们的事情咯这是他们最基本的东西咯因为要为我们的社啊社会做一点一点鼓励啊ho

找律师只是以前有买屋子那个时候会去找律师做这个呃 agreement 的东西如果没有的话没事情也不会去找律师我觉得是说不会很难找律师啦

ahh 我对，往后最大的希望就是说[ahh]自己老的时候啊，身体会健康了哦，自己还可以走来走去旅行咯跟老婆一起。小孩呢，自己书读一下，大学毕业，自己家庭，自己赚钱自己开。噢，他们会整齐，他们会幸福最好是大最大的希望咯。我们自己要有健康咯，老两个健康咯。常常挽着去旅游看他们了哦，去见他们了哦，是，是我w往后希望看到的。他们家庭幸福，孩生下，养大了。[ahh]，我自己 人生就是这样咯，[ahh]结婚咯，生孩咯，小孩读书咯，大了我们自己就老了[har]。

呃我有一次去澳洲去澳洲呃去玩时有坐那船哦去看他们那湖北的啊两边湖北他们都有家那些家啊都是独立式家都是很大很美有游泳池有游艇哇那家是会美咯花花园什么再做下呃哇这是太美太美了哦旁边那那旁边人家啊和自己的家也是就是也是离很远哇环境看过去很舒服还有湖在旁边的你看了就是很舒服的

我在学校里面较没 suka 语文我会较 suka 科学因为科学会跟我说世界有很多很多真的是我不知道我没听过我没看见过的事情

最喜欢就是那咯电视那说笑话的那节目咯还是那戏咯打架戏咯成龙演的戏咯

我们福州人头一个喜欢的就是福人头一个很努力做工第二个很努力的爱家庭也帮家庭没空肚子啊第三个钱赚了就是拿回来养家庭养老婆养孩子这就是我们福州人的责任我也看过福州人头一个就是很有情ho很有情那那里亲戚姐妹哥们若结婚啊他们礼也送很多ho福州人很看重福州人很努力也人情也下很大ho

我最喜欢的音乐 ho 就是诗这诗对唱的出来越 nan 又好听又轻松听了心情很快乐

我们人呃这砂拉越啊有很常会看到东西啦小鸟咯ho小狗咯小猫咯若说象的话要去沙巴会看见咯他们以前做木山留下来的大象啊都变野象咯在里面生活咯有时很常还会看见猴子咯你若是说去木山啊路上车开下开下还会看到野猪经过咯猴子会比较常啦ho呃还有松鼠啦ho壁虎壁虎咯老鼠咯那都很常看见的咯这东西咯

我对家里面和家外面的活动都是我很喜欢的因为这两种家里面和家外面的活动内容都有他自己的好处都有他自己使我每一天都会呃想希望会发生的事

地区的议员他们多数都是帮助那一区的人民的需要如果人要找他们做什么事情他们会帮助咯

呃我为着呃假如说我学的东西啊哦考试读书很厉害我会很骄傲因为我花那么多时间读胆我会考会好咯会觉得骄傲我孩子是他有努力胆成绩也会好啊我是觉得很骄傲啦还是说我自己有尽力做的事情努力做的事情还是说我有呃尽我最大本分做我会很高兴咯

我是很喜欢看他们跳水这次的奥林匹克的跳水看了很爽他们跳水有时候若跳不成功那时很多好笑的事可是会知道说他们在下面学这么几年只是一次机会上去楼上跳那个一分钟是很重要的不可以去笑人因为他们怎么样都是分很多时间很多时间在那边

现今啊马来西亚政府现今也进步了啊他们也是用电话拿来去看看讲比如你们几时要去看医生咯啊他们他们有电话的系啊系啊系啊啊系系统什么咯现今这也这这也很方便啦呃不用到那边在哪儿等咯在哪儿排队咯就是说这样啊就是说然后他们有一个啊那个一个系统叫My Sejahtera用他们能够用那个系统啊呃可以讲可以上去订你的时间要几时时间日期几点订啊去见这个意医生咯现在呃马来西亚也进步了啊这方面也很好了咯这因为也见证我们时间不用等很久咯不用早早去变成等到下午才看见医生咯因为平常这医院里面就是很多人嘛

银行就是一个很好银行接受他的手续做得很整齐和和顾客们拿钱很安全真很相信